Ave, pos ain gatus de pelu largu comu'l persa, el maine coon o el ragdoll. Alogu ain gatus de pelu cortu comu'l siamés, l'abissinu i el british shorthair. Tamién ain gatus sin pelu comu'l sphynx. Qué más? Gatus de colol comu'l Calico, el Tortie i el Tabby. Tamién ain gatus chiquinus comu'l Singapura i el Devon Rex. Essus son namás qu'angunus exemprus, ai muchas más razas de gatus. Peru paquí pa Estremaúra toa essa variança es rala.